افضل الجبيل لو البحغ ؟- لا عن نفسي البحغ - لانو البحغ بينو حركة، تحس بينو روح ، تحس الموج ، المد الجزر، كلو يحرك بيك العواطف المشاعراطيق تشكيلو تحكيلو اطلع الي بقلبك ، يغير شعورك يحسن نفسيتك، انا هذا رأيي